اكيد المقصود يعني مأكل وملبس ومسكن هاي يعني الحياة الجيدة والكريمة ان الآدمي يحصل بيت مكان يقعد فيه ويا عايلته ايه وطبعا امن وآمان وتحقيق الذات هاي آخر شي عقب ما يكون فيه القبليين